Al travai sun propi fame ün bel cül l'aut di perché tüti a vulìu cuaicoza e mi l'avìu pa dë temp për tüi